Inno in momsi ba'a gang dana be wanko karan nakpok aben ɛ puk annan wa tontong me pendon wirum tebe, tiké nok be saran kanga ɛ nwanum a be ni puganni in bomg har in nak makaranta, ikkuma teman na gomnati tom e na gomnati wemi, ɛ bali, na local government so in naktom a na local government je mum noni ɛ memkumba tuna, jeme shinna gomnati ranni we yannan kaan in piriin ve gomnati too mi in pe in zan time ben, inda, ingo pbantim bewa, in bini pbanni, ingu pbantim bewa in tigi wa nedon so, in fak wa nedon so, in ke pendon nan wa nedon so, in laa in zanan bezum wa gang dana, dasan su dan bo, kagum be kagi, in li in yelan be bin kagi, memme bu in zanbu kagi in piri ve tomanni an weyan je kumba noni yelan pension niga gratutu me har ba ka weyan ɛ ikaso Pban tim den ingu wa ranni, in li bajum, inso bajum ɛ pension mi den inwa samani subalan ranni, in ka memme bu makaranta beb igi, an memme bu iba makaranta nakan taara bu i badi degree be te duksen, a jeyan, jedon bo baara bu ate duksen, je ji don bo taara bu ate duksen, pat a ibe kagen, wemiyan ma bara bu ɛ duksiri temme so gajum wanko, in fak ne menbu te, karan ɛ laaranga, naran inke time ba, naran in vesti ne, in vesti time ne yegan je be ba, in vesti ti me ne yegan je be so, in pok in kan in gu ti me bewa, dim inno ko nyapat ku pokman kaden inworanga, a nakmanan so, a kehte ba'a gan dana a wa yarennen gang mum, wi be saman liin, inye su nyaren da ri ga to ma pen gelan nagenigi, amma in sanno inla ma pbomsa teban jum nedon ding luri in pok be te ku nyammense inku ma liin, in zang ti we peshi ingerori pbanga inwe dak bum dakan, in gerori pbanga weri sa pgen geran shim ya bu. I gerori pban ga ima pok tim maana bu tengshi ken koona gamki geran, to ken giso ke nemi penso ko pokman inye in bomi, inwo tiwe peshi zagan soga, a ke penan a nagan ma ti we guranni ge nan gen nakmanna in piri vetomanni inkun pero penme ri pban, pen momshin psu'u in pban in sam pen liran be daidai karan dasam su'u nak nok ma samanan kuma inlii sashi gen ko indebate maa in leb verasin mem mum noni ɛ mem baara puma benbe liin be, ɛ so be bewa nokhi pena ɛ ya naganaga pat bewa nokhi an weyan dombuden inak makaranta weyannan ɛ duksiranga gonbu ganan ti be ben weyan gonbu ken i bakkk pogu man yako tim weyannanka an nok tsoran wa jum gon bura, ku pokman ko ma'ama kujam, kusoti yakotim vinan nyem gon a nak ne obaa wi dim miwe ku nyego inye in pbaawi da niga takshin gon mate tuunan, inye tuuna rigaa wima mate gongshin an wemiyan nok bewo gonshin vera vera maan je baara tara abin waa, to inbe gongsi ga ma masenin be pbanso, membu an poban zanuman be, gonbu ɛman pen leban benu menen bum noni Ɛ be ishi benu mene bum n oni, ɛwa ko nyapa nagumeni bum noni nok de kawai, insa masa domkigeran nya membu, to kaaran insam ti me ganna weyannanni, in momshi ba'a gang dana a wariko anak harka siyasa ɛ pendon bu ɛ rayuwa in sa in baksige mana bu donan ɛ kami ti teyanni ɛ kami ti ganben buman busumbu ran ɛ kamite ɛ kuman tunen ɛ kami ti riga ɛ kuma tunan a kami ti riga ɛ kuma tunan a kami ti deni ɛ kafi gomnati ré bumma pat a be gonbu pe dim ake bumannanka a pogan ti waranan, ta waran ɛ pendon bu, dim pendon ku kensan teso ne ku pokman neran akan ma pogani ne wabsabu magubun wa baara peran ne wobsan abu danan bo inyin bego inno buman nok pogananni in gudbu waa baara pe in sop buso buso in piri bu ne yeganje beso in nakbu nyaso in latbu teso amma inyabu peshi be be wanko kuma gonbubo ɛ yenum peshi wanko nokbo inwa ti don sarani gonbu tebe yelamn nok be saranan dasam su, ku momshi bu wanko so ku nya ku jegebu mariin bion ne sam gut nyamike benanga ku pekri ku nekshi waa baara pe pbantim dori miweden gen kana ben saranan in poktigi nedon benan kugo kudukshi parami kese ku nyararo wibe saranan ma bumme pban tuklin donan anak tomi genanni anok tomi gen

Dim don bete in nyirima in saran in nyirima a tom naga ni genso komima a saranan wi sarum benan kan a gonbe maga jegen kajum inye in nyiri ka masanan a pendon biran bete ga masanan in nyiso gen kanin ben ɛ semen don takshin pendon gammumdon jime niga masaran neran penan nagan minan nyeme pendon so kuma be kageden don takshin de, kulati neman pat ku pokman neetunan mandonke ɛ peshi ijim taksinani karan nokwa naksashi, nan yenani newobsabu ge ba domkanan lam seman jere ɛ nebu gen nagan be semen in sam sogombu in sam noni, baara in piri gammum ri gonbu an penankan innakkan be semen innak donan kan be ve innakkan inbak newobsaburi innakkan in wonyi newobsaburi, ɛ nwoyin newobsabanaso ɛ zangbun peshi so ɛ kami tite a wuniyenan na bishi na wuniyenan na bum na na na na pen pula karan mapa agu awugan garanso. A kpaa kasen ku wariko ka masanan nenyeksuso in kpaa ka masanan nyeksa ga samumdon gelang den ben tebe amma inye in sa samun semanniga ma'ama a tom nagan rigi iwapuk pukden belin bin ma'ama a veran wugan wariko amma insa samumdon semen teso pirawe ɛ viso noni baara in sariya aden vestin taksin ɛ mavisaga in samumdon veshin a'a A pokman wi newari a pok a gu tiwe zangshin peshi ɛ yabara sa sokirn pen nyeganje bu ɛ be geran kani tang tang gerum ɛ bono seman so loi newari ibe samaan ɛ morankan inbetim nedon ko ding takshin inb e neran ko pisa in yib tuna nan go wuran inbe neran tenshi isa inyib tunanango takshin inbe ba guri tunannago kan pendon jimaniye ɛ saranan daranwa ne nyeganjebe alhalin kuma wi nagan tiwe kagi penan a pokmanananga a gut a poganan karan a puk den neksen binan nokhin inpe in pok a nyemenanni naran wa in wo laan kam wariso ba inwo laan kamwariri amma laan yemden ken kanin ben na nyamembu bara ma jimanan wa gamumkega ba'a samu man beni bum noni bewe bu te membute pop membu te nya membu te kun neunbu te paran gonbu lan tim nokhi an ala kaman be gonbu pe no inladeni beudonga ma tunum dan tunan goora penan senum tongto'anga pat gonbu bete bewe bu bete ɛ wapugumanan bewe bu te ɛ bewa wapagumanan so kaden kongu ɛ wa wapagumananni peshi den doso ɛ gurum be wa baara pe nokbo in tunbu wa baara pe a yenkan bewa gonbu za'um peshi so nokma in zangbu peshi so kuma midon te saranan ɛ morannan in zanku peshi benan tebe gonbu pat be ɛ tunum bewa baara pe ɛ yenum peshi wa nokhbo in yenbu peshi wa ne wobsabuden ne binan bu beden inye bu peshi wa. A tuganan karanni a gerkanan ma'ama a bugri vera vera vera vera har moran su'u a gongshiwo tenan dim genga a kami ti wariko su kunak puk woden ku pok semensin sukunak ne binan buden bo ɛ gura wa wanko ɛ bu ɛ bina bono an a saman pendon an a tiwo wobrin pukden malii yelanan binan inye ɛ pokhi pukden pokh semeniga wo newobsa membuden a moranni a veran wuken wariko, a kamiti menwobu inakh pendon bete an semen so rannanni a ti kamin zum gammumden satbun penan kan semen so penan kan gen nakhan semen penankhan gen managan pukden belin yelanan binar ammaso inye agu ne, newari temso a ve karannanje ano a'a miyannak penan nakan ke oho ke gonbe anak ri moso dim genga a kamiti a tun menwobudente buman gonbu obenglan gte ranga pat a wot a piri bun deri bono a sabusa semenan gonbu eya pogun iya mandon bebu guranan su'u kunak woo bo apok semensin su'u kuna a yenkan mandon tongtong su'u kunak púk woden kula semensin su'u kunan wooba a gabsani da'a sam zu-zu-zu su'u tengshiran jam ɛ rayuwa wo pen momshin su'u wariko